Karaza hañitry mañeraña an' izao tontolo tiako andrama, da safran izay mañatsara fahasalamañy saiña, mañampy amin'ny fandevonan-kañina, da manamafy taolañy koa. Raha zay zañy da sarotsy hita no soa noho ny vanily misy aMadagasikara aty.